Dza mɛka nye dɛ nyimpa dze, sɛ iridzidzi a ͻwͻ dɛ idzi edziban a ͻbͻboa ma wo nyimpadua no enyin prͻmprͻm. Edziban a edzibanndur bi wͻ mu. Edziban bi tse dɛ fufu na nam, banku, mpotͻmpotͻ nna nduadzewa bi tse dɛ borͻfer, aprɛ, mpuwa nna dza ͻkeka ho. Dɛm nduane wei, idzi a ahoͻdzen wͻ mu paa na ͻboa wo ma inyin.